यात्राकि क्रममे मए संगीत सुनन चाहत हओं । काहेकि संगीत सुनके मोके यात्रा रमइलो लागत हए, और मए रिफ्रेस फिल करत हओं । तभि मोके संगीत सुनन पसन्द हए ।